Mndu eenda sokoni ne tramatra labda msigo labda sha iru au mboka akameuusa apata ho nso nsa <hesitation> badilisha akande labda. koola labda nyanyaa. fitunguu. nifyo twe fanya biashara ya sokoni. kwamweeri tume ilima enda labda mara kaana, kwakutro soko la hatri leela kila wiki mara kaili.